Ireto misy raha vitsivitsy hitako hoe mampiavaka piso ndraiky kiva. Piso helihely vatagna moa kiva maventy vatagna. Piso ndraiky magnano miao izy, ary kiva magnano, magnano mioaoa izy zany koa fa mikoragna. Zay zany raha vitsivitsy hitako mampiavaka piso ndraiky kiva.